Ngoku umueshimu nde kaa nayo ndiwe ni ngachao maana fifaming nge chao kil amfiri kwan van foyo eshunda tofouti ki hata ukaelikia fushi ye kufuata ye kuduva kwenda fumdoni itavo kuduva. ukauya kurui kuduva lein kamote ni ngachao kute kuduva shotoi ni ngachao